Far mala ji pawne, kanjum on himbe lamu irin lambe be himbe sare bornata, gam be fauna, be voda, be vurta, be nasta himbe. Far mala ji yawugo kugal bo to go do yidi yaha kugal, o bornan dum, o vurta, o yaha kugal. Gam irin lismai on be bornata, be yaha babal kugalmai.